हाँ बच्चा सबके अधिक सरेरिक गतिविती करेकला। प्रोशाहित करेके चाहिए सरेरिक गतिविती करे से। सर्वीर तन्तुरूस्त रहेच्छै मजबूत रहेच्छै रोग नहीं होईच्छै। स्वस्त रहेच्छै इहे सब खाते बच्चा सबके सरेरिक गतिविती। बहुत जरूरी चाहिए बच्चा सबके फुर्तियों चाहिए बहुत। होईच्छै फुर्तियों तो उस सब निकाले खाते सरेरिक गतिविती। कराभू बहुत जरूरी चीच चाहिए सरेरिक गतिविती।